والله الأدب ما أدري بس أعتقد إنه مهم، وأعتقد أي شيء يتعلمه الإنسان بيضيف له، ومهم في حياته، فيعني دراسة الأدب <hesitation> ما أدري يمكن نفعها مو مرة، كتير بس يعني مو لدرجة إنها ما لها أد أهمية وعديمة الفائدة.